Kan indi rafig, fi bikanal khidime wa liga wahaja yom fi bikanal khidime, ma helu zaʼalo foga baha wil ban saha ba gul leyya shi lal shuqul da hayyin leshan shuqul bas digud bas biji bifut wa istamil be khimdimta ihwahi ya ikurba shuqul da fi galba ke yanta idissa etallefel khidime gaid bi sawwi da walla izaʼel anam kan.